Vienam ko guinoi jeta arakae reta, jae reta tata oike jokope iru teta pegua reta iru, iru continente pegua reta ereiko jeiete jae reta guerra rupi, estados unido ndie guɨnoi jokogui taikue rupi ma jaema oye, ojo como pais comunista jaema hasta añae mil noveciento ochenta pe añae jeiete okuakua añae i corepoti reta añaae jeiete tuisava jerakua